खाणू तै सुरक्षित रूप से गिरल कना तै हम गिरल च वे थै हम साफ कला। ताकि जू वैक्टीरिया छन ऊ फैलै ना। मांस जू च वे थै ठिक से पकौणा ले हम। सही तापमान पर रखला। त चू कचा और पक्यूऔ भोजन च वेथे। अलग अलग रखला। गिरलिंग दौरान हमेशा ध्यान मा रखण कि जू खाणू च ऊ जले ना।